Teddungo himbe, derdiraaku be ferto. Himbe lesdi mai do teddina himbe masin, bedo holla himbe je yehi ha mabbe pat do mari daraja. Bedo jogi derdiraaku chaka mabbe bo masin, be yida ko vonnata gondal mabbe sam.